ɗum saɗay ɗum saɗay amma to ɗum daraki ɗum tokki ɗatal kaandugal toona ɗum goɗɗo wonta ɗum ɗum waa waɗa décision cemmbiɗ ɗum ɗum walaa goɗɗum aybe.